يعني خلينا نجول شي يعني ثلاثين لين أربعين خمسة وأربعين ثانية بس ما أعتقد إنه أجدر مثلاً أوصل لدجيجة أو كذا، بس كذا يعني أه هذا الوقت يكفي ويمدي، ما ما أقدر أكثر، أحس حالي بختنق، ما ما بجدر نفسي يعني مو طويل مرة.